malaatin okokkan daabatti feet, luuku jalla fuute ditte, malrawottet .bissan chapat buuftee ibidir daabdaa ,okokkan kaan kassketaa, hingonoftaaduubataan mall bissan danfeeniikuloo ak bichanoa ittan malkan irrafutte, ak issan bichatten illaltee akan nyataa sodaan.